<noise> ikisami ikidebe, <noise> ikichaijika kunza- kunswili indebe, <noise> ungati unzwiri indebe, <noise> unzanwi ikisanwi ikivaha <noise> hata inza- inzwiri natsila wauzanula, <noise> inziri isama vunonu lakini nasya uzanula, <noise> halafu ihi- hita nikidebe, <noise> twitwitsisu upinzuwiri <noise> ungatole usanule inzwiri kinyosa vunonu inzwiri. Halafu kitumila ukukunila umba, hata ikitana ikiva nakyene, kitumika ukukunila umda, kinyosi inswisi sitamye vunonu. <noise>